सुनने में पता चल रहा है कि आप कोई नये शहर जा रहे हैं। ऐसा क्या है कि इनपे आपको अच्छा नहीं लग रहा हो। ये सब सवाल एक व्यक्ति के ऊपर तब किये जाते हैं। जब वो अपने एक स्थल को छोड़ कर कहीं दूर या तो गाँव या शहर में बसन चल जाता है। लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है। या तो उन्हें कोई नौकरी के लिये जाना पड़ता है। या नौकरी में उनका ट्रांसफर होता है। ऐसे कारणों से अपनी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। लेकिन भगवान के समय पर एक दुसरे को मित्र बना लेना। आप एक स्थल से दूसरे स्थल जाते हैं तो आपको वही लोग मिलते हैं। भी व्यवहार करने वाले लोग मिलते हैं और भी सच्चे मित्र मिलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में एक चीज की हानि होती है कि आप अपने उन रिश्तेदारों को। उन दोस्तों को सबको छोड़ कर जाते हैं। जिसके लिये हमारे व्यवहार में कमी आती है और व्यवहार थोड़े कच्चे से हो जाते हैं।